Kuna inemiseq eläväq kavvampa, sis meil umgi sääne vananõv ühiskund, mis tähendäs, et <hesitation> noorõq piät tegemä rohkõmb tüüd <hesitation> vanõmbidõ hääs, et näid eloh hoitaq. Aga samal aol om ka hää joq esiq, ku saat kavvampa elläq ja kõkkõ võimalikku nätäq.